<hesitation> embera yikakalha, yikasa yikakalha eyawukanakulhira kundi bwa omwikulha ebitsibu bikasa bikayongera eyawukanakulhira nebitsibu yeyikanayongerera, omwana omulere, wunasi wamabya iwukyinamwana bakabya ibakindikuha obulhikindu, ibakyindi kuwulhira esyogyimba, ibakindi kulhengekanirya, ibakindi kuwulhira elya, nero bethu wukabya wabirikulha, wukawukasa wukakulha, iwasoma, iwawunza erisoma, neryo iwalhangira ebindi byosi erikulhengekanirya iwulhimutsuka eriyilhengekanirya inimo iniwewukayithweramu, neryo iwalhangira ebindu ebindi Ebyababya bakakukolhera, bahatya niwe wukayikolherabwu, iwalhangira ebindu ebyosi ebyabya bakakuhikyaku iniwe wukayihikiraya byoko nekyo kyakikalheka, eyawukanakulira nebitsibu yabikanyayongerera kandi omundu mukulhu niwe wukabya iwuthe erilhengekania wuthibwa ngayalyeki, ngeghendidi, ngambalhindi, so eyawukana kulhira nebitsibu bikanayongerera, kundi bwa wukowamabirilhwa omwebyalha ebyo wundi mundu abakukulhirye, kutsi iwamabirilhwa omwe byalha ebyababuthi bawe, neryo iwalhangira yiwulhi yiwulhi ahabwiwe, iwengomundu kyekikaleka iwalhangira eyawukanayongera erikulha, neyo ebitsibu bikanayongera